E ɗɔɔɛ̀ yè tɛɛ̀ yaà ɗɔɔ siaŋ weèm, maŋ gè Dayà e sɛ̀, ɗɔɔɛ̀ yè tɛɛ̀ yaà ɗɔɔ siaŋ weèim yòò, maŋ nyiiŋ mɛɛ̀ŋ maŋ yèwè dìì, mìŋ kèè goongò diè jɔ̀àim nyàŋ donàŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛ̀ŋje, mìŋ jaa nɔŋ yèè jii miɛ̀ŋ naim woò mìàŋ miŋ kaaìŋ dòmaiŋ, mìŋ naŋ naàŋ kɔ̀ dɔmaìŋ, kà yɛ̀mɛ̀ motòɔ, kà naàŋ yɛ̀mɛ̀ motòɔ, kà yɛ̀mɛ̀ kenàaŋ, wààŋ nìe wɛɛ̀ yɔ lèèleè, kòò mùŋ yaà kɔɔyɛ? mìàŋ o, Dèda, mìŋ yaà nɔŋ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ kià ko vàa mio, mìŋ yaà kɔ̀ɔ̀yɛ̀ ɓɛ̀ yèye miɔ̀ŋ, mìŋ yaà kɔɔyɛ kauŋ zuumò. Wààŋ kàum nyìmàŋ, mìàŋ kòò yɛi? yèè wò naŋ nɔŋ kpɛ̀nɛ̀ŋ yɛi ɓɛ̀i wò naim nyìmè, yèè wò naŋ nɔŋ kpɛ̀nɛ̀ŋ e nɛɛnɛŋ daà tààsùùŋ taai wò naim fè, wò naim naàŋ fè nɛɛnɛŋ bi, o o mìŋ naŋ gè Dayà e sɛ̀, miŋ gò ɓɛìŋ ka yo, mìŋ kɛ̀lɛ̀ ko gbooi, kà fòlà jɔ̀àim nyàŋ àŋ naŋ nɔŋ yèwè ko gbèè fɛi nyiŋ nɔɔ̀ŋ àŋ naŋ hnè, è ɓɛɛ ka è dènàŋ manɛ̀ŋ, kà pɛɛ dènàŋ e bù kui lɛ̀, kà pɛɛ nyɛ̀nɛ̀ŋ e gbàlà tùwa kòà bà, è naŋ nɔŋ jèe, e dùùm mɔɛ naŋ nɔŋ, mìŋ naŋ nɔŋ hawe fèliì.